Nta la me famigghia ci sunnu quattru pirsuni: me patri, me matri, me frati ed iu. Partemu cu me patri chi avi cinquantatrì anni, me matri chi n'avi cinqunata, me frati diciottu ed iu vinticincu. Nta stu casu sugnu precisu a dari sta rispusta pirchì l'età chi avemu è chista e nun si po ammucciari.